Yoo ivli di du ku wuafonekele nu awutieava nɛvɛ ku luliɛ akoneyəduwu. Bi kɛmadu yamevu ku tativkiɛ naduyɛ la yakutu duu yameyue alo yakatudu tatu ikpa naduye kema kutu yani, ku ama kutu ke ivli alo ama kutuʒɔyɛ nu yɛbi yadui, mɛdulamekele. Mɛ keme kele mawani? Yasufu yaba nu yanu <hesitation> itie kamayɛ ayivliɛ kame vani, kamakɔsuiɛ kamavani amekelee, amaa bie yanu yanuu ukpawle katuɛ: ala aʒɔnumɛ, yɛawilu laduye amebie taɛkuwani dʒa kplo kamavani kamoodunu ayava bi kama kutu kele taivliɛ kɛ. Mɛ tativliɛ la, ɔlɛ ivli di buaku ɔnaduyɛ nu awutieava nɛvɛ la mikpa naduyɛ kɛmavani kɛmakutu duu tatu <hesitation> ɛkuaniyaʒɔ ɛvlatsoe. Mɛ kemasefala kumunɔnaduyɛla, kɔdukavladi yakutu tɛavla suɛ kɛmaokele; aloo kumuodu navladi la aloɔdu kalala mɛyavani mɛ yɛtawani, mɛɛ ikpa duye keyatu vani, ɔmakuituƒue keotso. Mɛ tatɛkuɛ la ehiaku kumane kele kawuviwani, ɛkuɛdi buaku amedee yaniyeyie yoyǝdu naava kɛɣlaamu la mɔlɛkubuɛdi. Mɛ aʒɔɛla nu ivliɛ buaku aɣa ɛsɛmubɛo, ɛnaɣɛsɛmubɛo yakutu kele la nɛsɛbuɛ.